Talvõl tulõ iks kanda säänest lämmit talvõjopit. A suvõl või kanda näütüses määnestki teksajakki vai säänest ohkumbat. Selle et sis olõ-iq nii külm.